Dɛ mennkɛda da, nna mennkedzidzi da, sɛ ͻba no dɛ memfa no mu kor a, emi dza mebɛfa nye dɛ mennkedzidzi da osiandɛ nda hia me. Nda boa nyimpadua no, annyɛ yie a sɛ mutum menya me nda a, mobotum m'anom nsu a ͻbͻboa ma me nkwa akͻ enya kakra mbom aber biara midzidzi na munnkotum m'ada dze a, nyimpadua no bɛberɛ munntum nnyɛ ndzɛmba beberee.